Chube ni si 'hiaj xuj nga a'min xuj nga tukwi' xuj min sisi kisi 'ngo xuj riñan tukwi' xuj ni, bin nne xuj nabi hia xuj tu'ba tukwi' xuj bin nne xuj tuku xuj bbéj xuj nanj bbéj xuj nanj, ta min si 'hiaj xuj nga min rá xuj kamin xuj nga tukwi' xuj, ni chube tukwín sani nga a'nga ta'ní xuj ta ni si kabbe xuj kito'o ta'ní xuj si sisi kito'o ta'ní xuj ni ka'man rá xuj tikabi' xuj ta'ní xuj, ta ta'bi xuj tukumin xuj ta'ní xuj riñan ta taran' 'ngo chuku min rá kisij riñan xuj ni, tukwin xuj ni chi'ñanj xuj sisi a baj chuku kisij xuj nichun' riñan ta'ní xuj ni, chiñanj xuj ta ni tukwin xuj ta taran' ta'ní xuj.